Ni ga soxot mase gana yaan a patete varaxing a bize ga soxot mase gana yaan panvuna kaiyi swit pana ni maah nana kaiyi cookang doxo mase amun fanganang angkanan ga soxot mase gana yaan. Maah tu ka doxo waana ni kawit amun gizang kana suruk ni mah amun saan taksart kaiyi baalas paan di amun kain fanganing angkere ka doxo waan di dina yaan ma dina doxo waana.